प्रगति से मोके दफ्तर के याद आते। जब हमन अच्छा काम करथी तो हमर प्रगति होथे। अउ हमर देश जेकर बर हमन ला प्रगति के काम करना चाही। अगर हमर देश प्रगति करहि तो हमन भी करब।